א מענטש האט וויסנשאפט און די ראלע פון א- א אומזיכערקייט אין וויסנשאפט איז צו זאגן פאר א מענטש "דו ביסט נישט אינגאנצן זיכער אז די וואוסנשאפט וואס דו האסט איז טאקע אזוי ריכטיג". ס'איז געמאכט <hesitation> פאר דיין <hesitation> אומזיכערקייט איז געמאכט א מענטש זאל גיין לערנען נאך און גיין פעסטשטעלן.